Shampoo khe khwnai suma kaisa manwui. Shampoo bai khwnai sukhai bokhrok tei khwnai ni moila tei thok no swkagwui sui mano. O suma bai bokhorok ni khapui tei kwsa rok hamui mano tei khwnai kokma rok komirwui mano. Shampoo bai khwnai suma ulo khwnai helengwui uriwui tongo tei khwnai motom wngwui mano. Khwnai subawui je hamjakmani hai khe khwnai noh sajogwui mano. Shampoo ni kwbangma jaat tongo. Baksa shampoo khe bokhorok tei khwnai no saaf khe suna bagwui tei baksa khe khwnai no sajokna bawui swlamjakgo. Paithakgo sai mano shampoo no bokhorok tei khwnai sunani bagwui belai kaisa nangkukma manwui.